الح الحيوان الأليف المفظل عندي الجطط، لأنها هادية ومستجلة وما تحتاج إهتمام كبير مثل باجي الحيوانات، تحب الدلال واللعب لكن في نفس الوجت تعرف تعتمد على نفسها وتعطيك رفجة لطيفة من غير ما تكون مزعجة.